Ya'á nanajani xhinale kelexhicho'a, axhi kurri nala a, kuii nalé nana inuni nale nara iin trigo analen tuku, mé chí la iná takalokaina, ujan kuchi chó olukan kekurri la la hí nalekaí.